Ko haandi ngaɗa, nasti hoore maa nder ɗemngal ngal, hettina gimiiji e ɗemngal ngal, raaru gamiiji maɓɓe ɗi ɓe ngamata e ɗemngal ngal. <noise> Fu ndaaraa tiivi e ɗemngal ngal, kadi volidatai e himɓeeji ɗemngal ngal. To nii a jogorake non, to so Allah jaɓi yerdake, a heɓa e Nasaraaku.